Na- be̱e̱bu̱- ki̱ni̱ng e̱, na wu̱ dang e̱, fang bi ke̱e̱di̱ nbi so̱- kam ne̱ shiye ko̱ ki̱ni̱ng mi̱ yang kuwoshi di̱ we̱ne̱ na wu̱ dang e̱ na wu̱ ki̱ni̱ng e̱ di̱ bi̱ we̱ne̱ nyo̱k yim ne̱ nyu̱wo̱ li̱ma a ko̱du̱l shiye. Nang wu̱ mbiyye de, a kuwokin ne̱ me̱, we̱l cire yim ne be̱e̱bu̱ dang e̱ di̱ nyo̱k yim ne nyu̱wo̱ke̱l li̱ma adure wu̱ ki̱ni̱ng e̱. Wu̱ ki̱ni̱ng e̱ di̱shi̱ we̱ na nyi̱mki̱n ki̱ni̱ng, fo̱no̱ te̱ti̱me̱ she̱ mangke̱ na yim ne nyu̱wo̱ li̱ma. Yi̱mki̱n wu̱ ki̱ni̱ng e̱ di̱ mbe̱e̱to̱ nyi̱i̱di̱r a kamshi̱n. Yim ne nu̱bu̱ dang e̱ be̱e̱kati̱ng nyi de nwe̱ na li̱ma, na yim ne shiye wu̱ nyi kar na fi̱ye̱di̱l shiye mangke̱ na li̱i̱r. Na yim ne shiye we̱ nyu̱wo̱ ke̱lle̱ nu̱bu̱ kuudu. We̱- maa tṵṵ kwange̱. Mangke̱ na bu̱wo̱ maa tṵṵ bwi̱i̱r di̱, ni̱bi̱ di̱b de̱. Fo̱no̱ yim wu̱ ki̱ni̱ng e̱, li̱mda she̱ mangke̱. A ndure te̱e̱ mi̱ nye̱ so̱ li̱mda she̱ mangke̱? Bwi̱ye̱ di̱ ka rena ti̱ye̱. Bwi̱ye̱ mandi̱ nyu̱wo̱ ke̱lle̱ ti̱yẹ. Bwi̱ye̱ di̱- mmaa̱ kar tṵṵ shi̱ nku̱u̱ra a fṵm nẹ she̱, na ti̱ye̱ ki̱ye̱shi̱ di̱. Ma nyu̱wo̱. Fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng, ni̱bi̱ di̱ nkiye ke̱lle̱ battile ni̱bi̱ di̱ nkiye taki̱rtar battile kar di̱ nyaa di̱ mmaa she̱l kiyekin. Di̱ mmaa faam nyi̱mki̱n kar adurshin na tṵṵ bwi̱i̱r na tṵṵ kwange̱. Na di̱ nsaabu̱ti̱ nu̱ngku̱r shi̱ so̱, nu̱bu̱ mbi shine do nyi̱m bu̱ shi̱i̱r. Di̱ shi̱ mbe̱e̱to̱ ki̱ni̱ng yim wu̱ ki̱ni̱ng e̱, mmaa bu̱ kwangshi̱n, we̱ na kubine a kamshi̱n. Nang wu̱ nu̱bu̱ she̱ nyi dang e̱, nyu̱wo̱ li̱mdal shiye mangke̱ na du̱ro̱ maa tṵṵ nkwang bu̱ na du̱ro̱ kab e̱. A ni̱bi̱ di̱ m- a di̱ mmaa di̱, ni̱bi̱ ma ndi̱b, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng, bwi̱ye̱ yang maa̱ tṵṵ wu̱ shi̱ nku̱u̱ra a fi̱m ne̱ she̱ kwangshi̱n e̱ mangke̱ na fang saake̱l she̱ ke̱e̱di̱. Na ni̱bi̱ di̱ ndi̱b su̱u̱ tu̱u̱ ko̱ro̱ di̱ nyaa me̱cce̱ di̱, te̱ti̱me̱ ko̱ di̱ nyang kab na buurokin karci̱b mangke̱ na ke̱e̱shɪ tṵṵ to̱k yang kwangki̱n e̱. Atti̱n kiyekele taki̱rtal battile, be̱e̱ti̱shi̱ myi̱mki̱n fo̱no̱ nyi̱mki̱n she̱ wani̱ be̱e̱to̱o̱ nyi̱i̱di̱r a kamshi̱n. Na di̱re̱ di̱ mmaa nyi̱i̱di̱r di̱, ku̱u̱ra nyi̱i̱di̱r re̱ she̱ di̱, di̱ mfaa nyi̱mki̱n nku̱u̱rake̱l nyi̱i̱di̱r adure kar tṵṵ shi̱ yang maa shẹ <noise> di̱ shi̱ do̱ku̱mke̱l ti̱i̱bi̱re̱ le̱ be̱e̱bu̱ ki̱ni̱ng e̱ na wu̱ dang e̱. Wu̱ dang e̱, nu̱ba dang e̱ di̱ nyi a kam li̱mal shiye, nang nke̱e̱bi̱ ko̱nno̱, ka ke̱e̱shi̱ kwei kwei di̱, mangke̱ na tṵṵ be̱e̱ti̱ li̱i̱r na Nu̱ba Maa na- n- nu̱ba dang e̱. Fo̱no̱ Nu̱ba Maa di̱ nyi kwangshi̱n a nyim ne nyi̱ Nu̱ba Maa. Fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng te̱ti̱me̱ kar, na be̱e̱ bwi̱yẹ na du̱ro̱ dṵṵr, tṵṵ nkwang bu̱ be̱e̱ bwi̱yẹ n- nyu̱wo̱ de̱ mu̱ nyu̱wo̱ shi̱ nyiyel bwi̱ye̱ mu̱ yang nyu̱wo̱ shi̱, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng te̱ti̱me̱ nkara de̱ na tṵṵ bwi̱i̱r mu̱ yang kuwoshi ti̱ng nkwang bu̱ bwi̱ye̱ maa de̱, bwi̱ye̱ bi̱i̱le̱yi̱n yang maashi̱ e̱. To̱, te̱ti̱me̱ ko̱, a dang e̱ kiyekel ke̱lle̱ mo̱ kusam wu̱ nṵbu̱ dang e̱ adure be̱e̱bi̱ kati̱ng wu̱ dang e̱ adure wu̱ ki̱ni̱ng e̱. Di̱ mmaa yim wu̱ li̱mbi̱r, yim ki̱ni̱ng wo̱l be̱bu̱ ki̱ni̱ngo̱ we̱ na nyi̱i̱di̱r a kamshi̱n. Adure nangshi̱ we̱ na keli wu̱ mi̱ yang maa shi̱ a kamshi̱n e̱ na nyi̱ shi̱ra shi̱ra nyi̱- nu̱bu̱ nyi̱ maa fi̱le̱ na be̱e̱kati̱ng, be̱e̱kati̱ng nyi̱ yang wu̱bkẹl kumol ku̱me̱, atti̱n kare̱ ka a nkam nẹ su̱nge̱ le̱ Yamba nyi̱ maashi̱ di̱, nye̱ so̱kane̱ be̱e̱ bwi̱ƴe̱ be̱e̱kati̱ng su̱ng nu̱bu̱ kab na shii e. Lo̱b maa shiinum tṵṵ kwange̱. kar tu̱u̱ nkiye de maa naki̱n di̱shi̱n di̱ yang faake̱l barka a kamshi̱n, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng be̱e̱kati̱ng mangke̱ na barka, a ndure kung dur shii maashi̱ kuwoshi nang ko̱du̱ mandi̱ du̱ro̱ mbu̱l shiine de. A ndure shu̱u̱ro̱, ndo̱ku̱m ti̱i̱bi̱re̱ le̱ nu̱bu̱ dang e̱ na wu̱ ki̱ni̱ng e̱, be̱lle̱ daku̱m kaba mangke̱ yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ maashi̱ nkanadi̱ na bu̱tti̱n. Adure nangshi̱ be̱e̱kati̱ng maa ku̱ddu̱re̱ a fi̱m ne̱ shiye ku̱u̱ra tu̱u̱ fanje̱ wu̱ na di̱ mmaa di̱ yaa yi̱kar shiine de. We̱ na- nyi̱ nyi̱m dang mangkẹ na du̱ku̱m do̱ru̱ng do̱ru̱ng de̱ ko̱, battile nnu̱ngku̱r bu̱ ni̱bi̱, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng battile nnu̱ngku̱r ni̱bi̱ naki̱n ne̱ kwe̱e̱ke̱ o̱, kaa do̱ru̱ng do̱ru̱ng de̱ tu̱u̱ mu̱ do̱ru̱ng bi̱ fii yim bi̱ tu̱u̱- bi̱ lo̱o̱ daam, bi̱ bo̱b dur lo̱o̱ karci̱b. do̱ru̱ng do̱ru̱ng do̱ nyi̱ yang faa daku̱m kaba a munjo fo̱no̱ nyi̱ di̱ ka nyi, ma nyi̱ di̱ maashi̱, be̱e̱kati̱ng wu̱ ki̱ni̱ng e̱ di̱ nsabbu̱ti̱ na maakel tu̱u̱ bwi̱i̱r, bwi̱i̱di̱ we̱ kamshi̱n, nlam bu̱ bu̱lle̱ shiye nyu̱wo̱ kubine. Di̱shi̱ tu̱u̱ mbe̱e̱to̱ ki̱ni̱ng li̱i̱r re̱ te̱ti̱me̱ kar mfaa nyi̱ne̱ de̱. Ŋi̱bi̱ nsabbu̱ti̱, na mu̱ mmaa bwi̱i̱di̱ di̱ mu̱ dedde sholil di̱rẹ, na fang sholi she̱ mfaan di̱ mu̱ nyu̱wo̱ nyi̱nẹ? Ni̱bi̱ tan ta yaati̱nu̱m a sang ne̱ fang fang kuuku yaa kwaki̱l ni̱m. fo̱no̱ kwangdi̱ she̱ a mbwe̱nne̱ na wu̱ dang e̱ di̱ nshe̱l kawa. Fo̱no̱ nu̱bu̱ ki̱ni̱ng e̱ mangke̱ nyu̱wo̱ kawa, mu̱ kuwo di̱rẹ maa tu̱u̱ bwi̱i̱r, dooshi ncero yim ne she̱ kam ne̱ ni̱bi̱, nunge maa kwakadak. Dang ni̱bi̱ mangke̱ maashi̱ dang shu̱u̱ro̱ mange̱. Na wu̱- tu̱u̱ro̱ we̱ di̱ diin diin ni̱bi̱ faake̱l nu̱bu̱ maa tu̱u̱ kwange̱ ki̱ni̱ng e̱ To̱, ti̱me̱l nye̱ karci̱b na wu̱ <hesitation> kuu- lo̱o̱ wu̱ yang kab e̱ na kangka lo̱o̱ karci̱b, karci̱b di̱ ka nkara. Te̱ti̱me̱. ki̱ni̱ng mangke̱ na tu̱u̱ fanje̱. Nyi̱ lamshi̱ ni̱bi̱ maa tu̱u̱ fanje̱ a kar yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱. Na di̱ ka mmaa di̱ be̱e̱ do̱r shiinum do̱r karci̱b di̱, yaa me̱cce̱l nye̱ di̱ yang a kwangki̱n, ti̱ng- ng- maa yaa me̱cce̱ wu̱ fanshe̱ di̱. <noise> Adure nangshi̱, mi̱ yang saa ke̱e̱di̱ adure yim ne̱ Nu̱ba Maa, a wu̱ dang dang na wu̱ ki̱ni̱ng e̱. Atti̱n fang ki- ki- fang nu̱bu̱ fang kiye ke̱e̱di̱ mbi̱yo̱ de̱ lam. Nyu̱wo̱ke̱l tu̱u̱ kar nyaa me̱cce̱ kam ne̱ Nu̱ba Maa. Nu̱ba Maa di̱ maa yim a kuu- lo̱o̱ bi̱nnaar bi̱nnu̱ng ko̱, mmaa yim ne̱ shiye ke̱kke̱de̱k na bu̱tti̱n, mangke̱ na ke̱e̱shi̱ li̱i̱r. Yim ne Nu̱ba Maa ntacci̱ a bang Maa, Nu̱ba Maa mmaa yim li̱mbi̱r na ni̱bi̱ karci̱b. Adure nangshi̱ ni̱bi̱ nyi na fang ko̱su̱ng ni̱bi̱ na battile, kar battile be̱e̱ mfaati̱n Nu̱ba Maa a mbang. Nyu̱ku̱ battile nsob nyii nyii Maa. Fo̱no̱ tacci̱ nu̱ngku̱rkẹl saake̱le̱ Nyii Maa na Nu̱ba Maa, nu̱ngku̱rti̱n saake̱l Nyii Kausa. Fo̱no̱ tatti̱n nu̱ngku̱rke̱l yaa me̱cce̱ wu̱ ni̱bi̱ tatti̱n yi̱kako̱ sang ne̱ battile na kar tu̱u̱ maa bu̱ti̱ e̱. Nu̱ba Maa di̱ ka ncuwe a te̱ti̱mẹ ki̱ni̱ng, fo̱no̱, Nu̱ba Maa nyaara kwi̱cci̱ng kwi̱cci̱ng a kar a ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱. Mbwangki̱n mu̱rke̱l dure shiye mbwang mmaa buwor. Nu̱ba Maa nyi̱ mu̱r- dur adure yaa me̱cce̱l nye̱ karci̱b, na nu̱bu̱ nyaa a kuu- lo̱o̱ ku̱tu̱ng e̱ na nu̱bu̱ kar ki̱ni̱ng ne̱m ne̱m diin na nyi̱ e̱, maa shiinum ke̱e̱di̱ di̱ <noise> mmaa yi̱karki̱n a kamshi̱n. Nang wu̱ ko̱ mi̱ ntacci̱ mi̱- nyi̱ ntacci̱ nang nang e̱, nyi̱ mmaawe̱ ne̱m a kwe̱e̱ti̱shi̱. Kelil me̱ di̱shi̱ yaa me̱cce̱ wu̱ kwange̱ nang ti̱me̱l Nu̱ba Maa karci̱b nyi̱ kiyeshi e, yaa me̱cce̱ kwange̱ di̱shi̱ yang cekkel nye̱ a te̱ti̱me̱ karci̱b. Nyi̱ mmaake̱l keli, nu̱bu̱ mbwang nu̱bu̱ du̱u̱ru̱m ne̱ Nu̱ba Maa, na nu̱bu̱ maa siyasa she̱, na nu̱bu̱ mandi̱ maashi̱ e̱, nyi̱ di̱k dur a kam ne̱ yaa me̱cce̱ o̱ ni̱bi̱ maashi̱ e̱, fo̱no̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ taar she̱ nwe̱ na nyi̱i̱di̱r a kamshi̱n, nu̱bi̱ cek nyi̱i̱di̱r a kamshi̱n, ni̱bi̱ yaa me̱cce̱l cire. a kam ne̱ kar te̱ndu̱m wu̱ ni̱bi̱- nu̱bi̱ maashi̱ a kam ne̱ nu̱bu̱ du̱u̱ru̱m wu̱ ni̱bi̱ ntee̱ndi̱ shi̱ we̱l ti̱me̱ kar kar e̱, nyi̱ maa te̱ndi̱ki̱n, nyi̱ maa kuwokin kwange̱, di̱ nyi̱ te̱ndi̱ nu̱bu̱ kwange̱ wu̱ yaa maa nyi̱nu̱m naki̱n. A ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ nyi̱ nyu̱wo̱ li̱ma she̱, nke̱e̱bi̱ so̱ na ni̱bi̱ mbi̱yo̱ di̱, kaa du̱ro̱ be̱e̱ nde ka nko̱mo̱ ka nko̱mo̱ rab nyi̱ye̱n de̱ di̱, mu̱ tangka kung diir, mu̱ bu̱wo̱m mu̱ so̱ mu̱ nlam fanshi̱ di̱shi̱ yang maa shi̱.